Ny kolontsai Roaôm-iny, teña tia fahalalampomba ny ndaty any, tia manaja fitsipiky ara-tsosialy. Koa izy manahaka añao ma <noise> da <hesitation> mitaingina tomobily iñy izañy <noise> da halandreo mihitsy mahita olo tsy manaja lalana ami tomobily, ny kôdy d la roty.